Yande puere vaera yayoe yande raï, jaeko oimeta ñanoi colino, cepillo, ɨ pe yayoe, ñaneraï, ikuperupi, japɨpe rupi, jukurai oime yave ikɨa yaeɨi vaera yamombo sugui, jukurai yambo cuida ñaneraï